Sdzaꞌl ldoꞌná este kald ngow <hesitation> nonga pues xgeꞌ be lë ngow loxna xiu be lë pchoꞌx lo ngow gana xiu x̱ich, xiu midz ngid, xiu nis y xiu ptie xlëꞌbu stse dzekna nixu. <noise>